ہائی نمی والے ماحول وچ کھانا پکاؤن سمیں کئی چنوتیاں ہوندیاں ہن۔ کھانے وچ نمی والے ماحول وچ بھاپ اتے ہور ترل مواد کٹھے ہو سکدے ہن جس نال کھانے دا سوکھا پن گھٹ جاندا ہے۔ پکاؤن دا سمہ ودھ جاندا ہے۔ نمی والے ماحول وچ کھانے نوں پکاؤن وچ ہور سمہ لگدا ہے۔ خاص کرکے بیکنگ دوران پور پوراپن گھٹ جاندا، کرِسپی اتے پور پورے کھانے نمی کارن سجّے ہو جاندے ہن جا نرم ہو جاندے ہن۔ خمیر اتے آٹے دے پھلن وچ مسئلہ، نمی کارن خمیر اتے آٹے نوں ٹھیک طریقے نال پھلن وچ مسئلہ ہو سکدی ہے۔ مصالحے دی گنواٹ وچ گھٹنا، مصالحے نمی سوک لیندے ہن جس نال او گیلے ہو جاندے ہن تے اُنہاں دی سگندھ گھٹ جاندا ہے۔ ایناں چنوتیاں نال نپٹن لئی۔